﻿Yasmikni pishirishga keladigan bo'lsak, <hesitation> bunga birqancha, ya'ni solinadigan narsalar bor, misol uchun bir stakan yasmiq, qora, qizal, yoki yashil bo'lishi mumkin. Bunga uch- to'rt stakan suv solinishi kerak. Tabga ko'ra tuz solish kerak va qo'shimcha <hesitation> piyoz, sarimsoq, sabzotlar, zira, shunga o'xshagan zurovarlar solsak bo'ladi. Demak, yasmikni yuvish va marinatlash kerak bo'ladi. Yasmikni yaxshilab yuvib ortiqcha qoldiklardan tozalaniladi. Agar <hesitation> yas- agarda <hesitation> yengilroq taom xohlasangiz, yasmikni bir-ikki soat marinatlab qo'yish kerak bo'ladi. <hesitation> Qozonga yasmikni solib, ustiga uch- to'rt stakan suv qo'yib, tuz ham qo'shiladi. Keyin esa qozonni o'rtacha ololovda qaynatib qo'yiladi. Demak, yasmikni taxminan yigirma o'ttiz daqiqa davomida qaynatiladi. Shunday yumshoq bo'lib pishadi.